Ñy fomba atao mba handehana nteña aminy ñy tanà raik'añy, tsy misy tahotsy: -Mila hain-teña, ñy mikarakara ñy handehana nteña, manahakan'izay ñy taratasy ilà nteña, ñy toera handehana nteña mila fahay nteña koa, mila fa mipetrapetrake ñy fandaharany ñy fotoa nteña mba tsy hampivezivezy anteña aminy tanà.